Projekti i arkitekturës edhe infrastrukturës që ti e ke dorzu <hesitation> u kon thjeshtë fantastik. <hesitation> ke bo ni punë t’mahnitshme edhe bravo t’koft’. <hesitation> propozimet që i ke ofru edhe idetë e reja inovative që i ke vizatu n’punim <hesitation> jon diçka që i vlerësojna tepëer shumë edhe kanë me na kry punë.